أدعم جمعية الرحمة الخيرية اللي تهتم بمساعدة الأسرة المحتاجة ،وأرى انه هدفهم مهم جدًا ؛لإنه يعكس الحاجة الملحة لتوفير الدعم للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحياة ،وتقديم المساعدة للذين يعانون من الفقر ، ويساهم في هذا تحسين حياتهم، ويعزز التماسك الإجتماعي ،وكلما ساعدنا الآخرين لنبني مجتمعًا أفضل كان ذلك خيرًا للجميع.